<noise> <hesitation> Ny <hesitation> karazagna aretigny matetiky hita amin'ny amboà; ny matetiky hitako alohà: ny amboào izy koafa mahazo atao hoe kotsongo zay o, lefaka izy ary <hesitation> manoloagnan'izany <hesitation> alifahagnanazy zany <noise> ndraikindraiky izy mandaiha magnekikekitry ôlo fahatany, ndraikindraiky magnekikekitry namany fahatany koà.